أفظل الموسيقى الهادئة <hesitation> لإني أحب أسمع الموسيقى الهادئة، أحب <hesitation> أسترخي على الموسيقى، كمان <hesitation> بحكم إنه شغلي كله ظجة وكل الوجت ظغط نفسي فدايما <hesitation> أدور على الأشياء الهادئة، فأميل للموسيقى الهادئة وأستمتع بسماعها.